<noise> cha sen ni nth'i la je' ya nunthe kin ni nde kin la xra sinthe la nu santa maría la gu <hesitation> ya ya ya nunthe tun kin ya nunthe kin rajna chan chan sen ni nth'i la nth'i la <hesitation> yu yu thi tiempo thu thi thju marzu la ya thu sugua mayu yaa cha nda siki nd'e la la nth'i langurin thi tiempo la xraa <noise> xra yu tiempo thjigo thi thi kin la sugua nunth'e ne cha nunthe katse nu ndayo no ndu'a la yaa la nunthe nunthe sugua ya thi nunthe nche katse ra na.